اه هو انا راني صغير الموسيقى يعني هاكا واحد عندو شوية صوته مليح اما الراس معاه وانا ما نعرف نرسم وما نحبش نرسم صح نحب الصور الله غالب راه الماهد تاع الراس ماعنديش المساحة الغناء يعني حنا الشباب